Моҳии хаштпой, ки онро хаштпо ё осминог меноманд, узвҳои дарозе дорад, ки онҳоро шохчаҳо ё шупала мегӯянд. Ин шупалаҳо ба ӯ дар бисёр корҳо кумак мекунанд. Бо ёрии онҳо хаштпо метавонад ҳаракат кунад, шикор кунад ва худро аз душманон ҳифз намояд. Дар ҳар шупала ҳазорон нейронҳои ҳискунанда ҳастанд, ки ба ӯ кӯмак мекунанд муҳити атрофро эҳсос намояд. Ҳаштпо ҳатто метавонад бо шупалаҳояш чизҳоро кушояд. Ин узвҳо барои зинда мондан ва мутобиқ шудан ба муҳити баҳрӣ бисёр муҳиманд.